Raha andeha a France zaho a, mandritra ny herignandro nefa zaho ankagny, ny raha hindaoko agnaty valiziko alongany a <hesitation> sous vetement a maromaro, de borosy nify, sy ny kolgaty de karazana lamba isan-karazany mety tsy handeha hanam-potoagna hividy anzany zah fa andeha hizaha tany si nefa ny diako ankagny.